أفضل ذكرى لي هي يوم ما كنا نروح المزرعة مع الأهل، والوالد، والوالدة، والعمة، والخالات. ونشب النار، ونطبخ <noise> ونطبخ سوا، ونلعب بالألعاب الترفيهية والأنشطة، ونسوي كل شيء هناك. ونلعب بألعاب ما تخطر على بال أحد، ونسولف ونهزر.